Borokno cloning khlaimani bisingtwi belai kheno tongmung uanama tubuo. Abo bai baksa khe sakni mung tei khá chapmani kokrokbo tongo. Cloning wngma bai hamya wngwi mano jesa khe bwsakni manwirok thumnani eba samung tangna bagwi clone swnammani. Tei abo dopha ni kerong nobo thwngwi rwkha tei clones ni hok tei tongmung ni kok no twiwi swngmung tubuo. Clones rokni bwsak tei bwkhani hamya wngwi mano hwnwi uansukma belai kheno uansukjak. O kokrokno swnamna bagwi tongmung kerong tei kerongrok nangkukgo. Cloning technology ni bisingtwi kaham wngwi mano jephru khe hamya hamya wngwi mano aboni tongmung wngwi mano abo kaham khe uansukna nangnai abo bai khe wngwi mano.